נעם ארויס אלע קליידער און אנדערע זאכן וואס ליגן אנגעלייגט אין די קלאזעט, נאך יעדע זאך וואס דארף ווערן געהאלטן זאל מען מאכן איין פייל, זאכן וואס מען דארף אוועקווארפן א צווייטע פייל, זאכן וואס דארפן ווערן אוועקגעגעבן א דריטע פייל, גוט אפרייניגן די גאנצע קלאזעט פון אינעווייניג און נאכדעם אלעס וואס גייט צוריק שיין צוריק לייגן אין א סדר און געדענק עס צו האלטן מסודר אויף נעקסטעס מאל.